Iho nuxu tuu kunda <hesitation> ndoko <hesitation> no'o ndoko iño, yika yakua tuu kue china'a maracuya, mispero tu kue lima tu kue lima limón tu kue kuechi ka'a verdura hi iho ñuuxu.